Ia, fametrahan̈a raha zen̈y amy tran̈o, <hesitation> karakôry zen̈y? Apetaka amin'ny riba na apetaka amin'ny tany tokony asian̈a izy bòka iô aminjay <hesitation> asian̈a siman. Karà zen̈y.